بما أن الموضوع يتعلق بالقوة، فأكيد تمارين المقاومة. <hesitation> جرب تدخل تمارين المقاومة، بجدولك الرياضي، سواء كانت وزن الجسم أو باستخدام الأوزان، بس لو استخدمت أوزان، أستخدمها بشكل تدريسي عشان تتجنب أي إصابة ممكنة، وكمان أفضل إنك تكون تحت مشرف للأمان، يعني كمان عندك تمرين الكارديو، وتكون مناسبة زي الجري أو القوة الدراجة، أو حتى السباحة، أو أي نشاط أنت تحبه بتساعدك مرة.